Kolonizimi i planeteve të tjerë ngre çështje të rëndësishme etike, veçanërisht nëse merret parasysh ndikimi i mundshëm në ekosistemin e atyre botëve. Disa besojnë se është i nevojshëm për mbijetesën e njerëzimit, por është thelbësore me vepru me respekt edhe përgjegjësi.